<hesitation> ऐसो हय कि अ महिना महिनामे छुट छुट्टिालैके यदि छोटे छोटे दिनमे एकय दिन दुई दिन ऐसि <hesitation> फिरत हयं तओ खासय समय ना मिलपात हय तर अव बर्षमे एक चोटी लम्वी छुट्टी लैके यदि हमय घुमन मिलजाय कहेसे त कोइ फिर ठाउंहयमे जयहयं कहेसे हुआं पर मनको मन अच्छेसे आरामसे <hesitation> घुमन मिलहय कहेसे वो ठाउँको वातावरण <hesitation> बुझ सकत हयं । वो ठाउँके अच्छेसे देख सकत हयं । तहि मारे बर्ष भरेमे भले एकय चोटी छुट्टि होय तर लम्वी छुट्टि लैके ऐसे <hesitation> घुमन मिलजयहय कहेसे अच्छो लागत हय । तहिमारे <hesitation> मय मोय यदि मिलैगो कहेसे त बर्ष भरेमे महिना महिना मे ना लेके कि वर्ष भरेमे एकय चोटी लम्वी छुट्टि लैके ऐसे घुमन मिलजाय तओ अच्छि बात हय ।